Oddiy osh yani sho'rvani tayorlash juda ham oson. Bu uchun biz qizib turgan yog'ga go'sht piyoz keyin kartoshka solib uni aralashtirib qovurib ustidan suv solish kerak va uni yarim soat yani bir soat davomida qaynatsak bu tayyor sho'rva hosil bo'ladi va bunga kerakli miqdorda tuz ham qo'shish kerak.